So tawi aɗa yiɗi juɗde ñaamde ko wayno tewu haa feewa. A lootan ko njuɗirta ko haa laaɓa, mbaɗa e jeeynge haa wula jaw. Lootaa tewu o, mbaɗa hen nebam e bassalle, <hesitation> morlla- mooma haa ce- leppa. So leppi pawa e dow jeeynge he. Ngoppa juɗo, juɗo. Aɗa waklita seeɗa seeɗa haa ɓennda tigi.